Takaye escalera no'o, ndanandi yexhintana nanti deya'a, nitaka yevii linan ti taka yevii takayelon ta'á, nevas escalera, ndena yelonxta ka'á, iintá <hesitation> nte lijinaté mexico naxhi luntá nandi'í escalera lontá, ndai takanulu ndakani lia'i tuku.